Viimäte ma sei tomatiid. Nuuq kasusõq esiq, noid piä eiq tegemä. Ja sis ma sei <hesitation> viil falafeliid. Ja noid tetäs kikerhernist. Ja tuu om sääne araabiamaiõ süük, agaq väega miildüs ka eestäisile kah.